Iu preferisciu aviri tuttu programmatu pirchì sugnu un tipu di pirsuna ca si organizza primu di fari quarchi cosa. Quannu capita quarchi cosa di rivolu, mi pigghiu tecchia di tempu pi pinsari e organizzari prima di aggiri. Pi chissu motivu mi piaci aviri già lu jornu organizzatu nveci di truvarisi sempri a lu urtimu minutu senza sapiri chiddu ca s’avi a fari.